Ku na, a na gyakəgyada, gyakəgya nda ndiya nda məsədakə na. a na chia nge gyakəgya nə vala dza. ənya ne dəhə ndə na a həti vala ku gyakəgya nyi cho va kuvannyi heyl ma kwa vala nyi ya vala ndə ngan tsəu a da kəl ka da ka ndər sə wa mada ndə dalidali ka k unau vala ndə mada amani kə na dali dali nyi k unau vala ndə mada amamni kə na gəna tsdu ko nau vala ndə ngam ndə ɗaliɗali wan gam va nya bəji sə a da tsa ndər gəna wa ada tsa ndv dali dali sə na ada tsa ndə dali dali ada tsa ndər dalidali sə na a da tsa ndə dali dali ada tsa ndər gəna cho tar vanya sə cho shili gwa. a tsa ndə dali dali cho shili gwa. a vala tsa cha ya ndə dali dali kwa yi gwa. a vala tsa cha, hyel kwa i ənyana namən məna da aka njir vala maka da ka ndər vala kala bəji ada ko gya ano tariwa kala bəji laku buda budə nyi anəgha vanya bəji ko ɗa ma, a ama yo da na sənər ənga. Nda tə war nda nakə ndər vala ka a həti təkə ku aduftu kə ko a həti təkə ku nduftu kə ko vala kuvangha mada laku a zuh nga dati dzah anə gha a do datə dzə dzə wa lak laku nak u la, a uil kwa datə dza a nə nga kwa mbədi təwa aliy nyu nji na cha gwa, ati ya jəgadima na. a ku bəji ya ko makaranta ya ji kəra. Na e ana bazhi nda vanya bəji marai sə da tsa cha wa cho shili hiyada chon a. ada sə kaza da tsa cha way a ma cha na. ada sə kaza da tsa cha wa ya ma cha a da tsa ya amani kush kura cha eo təkəya na gwaya ti yo gya səda va nya bəji mada amani səsə nya da mada yon a ama yo nda kəl yo la. a vala kwa shili atəala vanya invi na cha gwa, atə yon a, a maka nda ka ndər vala kavangha ako gya aku tariku ma kə nda ka ndər vala kuvangha mada a ma nge nda butəbutə nyi mada amani ndo dzam ngə butə butə nyi mada ko har vui vala ndo shili nə ngə wa kəl k ndo la. a laku kwa buda təwa va nya vi ma. a nake da ka jigadəma va nya pə chi vala shili ne ngh ma. a a təwa va nya ndə da ka zəndi wa na cha gwa, ato yon a na. a ənya na sə nan diya ku gyakə gyar ndəu sə ndiya ku gyakə gya da na cha nga ya da ka nɗə vala ya nnda ndər vala kuva da mada amani sə kush ku chaya ea həgiya ana kuvada mada a ma sə sən yi da durwa, Ama ma. a uur nda kuvanɗa a kutari cha kuvanda ndə a cha na sər tsana hagi nda mada amani kush kura cha tsaya yo ganyi yo təkəya co tsana nda na cha gwa, ati yon a enyan nna, a səna ndəya ku gyakəgyar ndəu na cha nga ku gyakəgyar vala dza bəgi aku zənɗə bəgi nda nəngə nav ala kwa shili tə yo bla shili na mən a shilya hi bəgi yak u makaranta tə ya ɗa yo gwa. a ya shily ki ya kwaba ɗa tsaya wa ngə tə nda ngəə narnyi vaya bazhi nda ngə cha na chon a, akwaba yo shili ku ki maya tstu bla gwa, nɗa ya shilu ki ga bəlu gwa ngə ya gwa hətv kwaba nyi nga nənyi ngə cha na a tsəu cha kwa dləu zhər sə nda ya mər nda nga. Gwa ka nə nyi sa ndə emyanna dtsdu gava ka ne nyi sa ndə enyana dtsdu gwa ka vala ndə dnya na ka. a nja vala ngə wa a, a mako vala ndə ka həbiya jagadma gha inda na ako uya vala tsa tlakən nyi wa ka fuwlu jəgadima gha inda ko vala ndə aka hyel cha səkkə ngə papa kur, Ya papa, a kur nda hyella səkə gha, na cha nge na kə ma, a cho bədiya ngha lahu a təwa vanya laku na da ku jigadima ma. a wan gam hyel aɗa cha ndər bukə wa hyel ndə nda cho i kala wani ndə hye adə nga nda a da cho i ndə na na duftu maətlv tsa cha wa hye nda na na dufur vala nde na ana dufa nja zhanng cho mər stru ama nyi nɗe na a da cho tazora wa tsdu na cha gwa ati badigal nya nji ənyana mə no sa bwabwatu ku gyakəyəkəmən miə sə na gwa, atd na cha ngə ada mə nan ɗa ka njir vala və wa ada mən nda na chi wungh wa anə kuvan mən wa məno sa bwabwatəu enyana a mən na səu aɗa mə no həbiya məno vala nji na kəla nə wa a mən na səu dzamən mada njoi gwa. a vala dza mən ma. a məno na ad awa a mən na səu dzamən ku vi mada nji nan ga həya nyi saru a nə ndə ko na sə da tsakə wa na cha nga gwa, atə enyana naməm həba məno sa bwabwatu gagada ku gyakə gyakə mən amma ya mada ku bwar hərli mada mission nga maɗo ndar dla. a ma ka kala bəji njo bwanya abəra məna nda ka njir vala vi məna nda ka njir ngatə tuhuddu kərnəmən nacha gala. ati ənya na naya ayi htə ku gyakə gyada na. a gyakəgya nə vala vi na cha ngə səna kwa ku na. a na gyakəgyaɗa kuma kkwa gəzida.